<hesitation> mi waawaa hiisadeɓe dee. Njoyon, njeegoyon; eɓe keewi, <laughs> eɓe keewi dee. <hesitation> wanaa wakkati fuu njiyammi ɓe so ngoonga Alla. Wanaa wakkati, wakkati e wakkati. So mi hootii cuuɗi en, mi ƴiwii golle, sabi min ngaldaa nokku gooto kwa. Homo, fuu tewtoyii nguurndam mun.